يا وين وين طالعين الفضاء حنايا، حنا حاصلين في رواحنا هنا، لا ما مش معمرلهم، عينهم لكوكب الأرض و الله، انت رايح للفضاء، واش رايح ندير زعما، واش زعما واش كاين، خايل غلبست تع هاذيك الفضاء تسوى لملاير واش راح دير بيها نتايا، نتايا راح تطلع، يا ودي حلو غ لمشاكلهم هنا، نتع لسخانه يحلو نتع النفايات و مبعد يشركو فامهم.